<hesitation> naku yona yate, ihó kiti bueno nayido kanayaxaió, yo kiti nguin ihó kit yami'i, koo yokite nanoti kuechiti yo kiti ná kiti naku kiti mi'í, iin ku kiti nangua xa'á nguan duti xakanguati nrudiiti tengui tikó nguati no nrute xhidin ndute kuanti kuan nrukuti no ihó no doxa'á kuanti ti naniti tinguin tinguin nani kiti ño uu nre nguiti xandukuti, xaniti kuchiti kó nguiti té ihó kiti tata kutu xa'á, dani duxa nida dani kuati odakua nguenoti, xana ko guiti ña dii nrida kiti muiti ña dii dinda kti ñani ni tuti ña'á, ihóti xakadati i iti ko ko yon kiti na kuechí ki kueti kueti ni kiti ñoxa xhinena xa'a nguiti i iinti, nakuyo inti la luxhi xa'á luxhi ti té nani ti colibri naniti te tende nguité nekanguati texandukuti xa'á kinguiti itá xandukuti ndiaka tukuti tu nguichi nguite xhinanti nreni yiniti není tiñokinti tiñoti.